<noise> Kwan a mefa do hwɛ nduadzewa a medua no wɔ dan mu nye dɛ ɔnam dɛ <noise> ewia mmbɔ do ntsi no ɔyɛ a mobueibuei ntokura na mbobow no to hɔ ama mframa pa so ɔafa ho. <noise> Na afei mara na medze nsu gugu ho ɔnam dɛ nsu <noise> nntɔ fi sor a bi ba ho. Ntsi dɛm na mefa do meyɛ n' ma ɔyɛ yie.